<hesitation> Omuceeri, waaza kuteeka omuceeri kirarugiirira omuceeri ogworenda, <hesitation> waaba orenda omuceeri ogwa mutare ogwe gwe gwanguhi, nokuronda omuceeri gwaawe, oze mukatare ogure omuceeri, opime kiro ezi renda, waaba orenda kiro ibiri kimanyiisa waaba orenda kiro ibiri, oraza kuteekamu ekicweeka kya kiro ibiri zamaizi oteekemu akonyo, oteeke ahamahega, ahasigiri ninga buri imwe kyoona ekirabaasa kutuma omuceeri gwa bira, oteeke bibire, amaizi gomookemu orye, hariho nogundi muceeri gwe guri nka gwakinekye, gwe orabanza wateekamu ebirungo, oraza mukatare obigure, waheza okwaate buto yaawe ogiteeke ahakasafuriya, oteekemu obutnguru obanze wavurunganya kugira ngu bushushe nkobwayiragura, kwonka butayiragura saana reero otekemu obunyaanya bwaawe oreebe ngu obunyaanya bwahweerera, waheza bwamara kuhwerera oteekemu omuceeri gwawe <hesitation> okatamu amaizi, waaba oteekire kiro ibiri ekimanyiisa orateekamu ekicweeka kiringana na kiro zomuceeri, oteeke <hesitation> amaizi goome, gaheza kuhweerera <hesitation> onene.